Fomba fanasana lamba amy tagnana de alegna rano de atao agnatina koveta de taterina agantiny akao am'zay atao akao amzay lamba de arakaraka fatraragn'ny rano ataovanao lamba akao de igny amzay no koseagna de zay vita ataokagna ataoko atokagna aminà koveta afa sy mainsy de igny kobaninao amzay izy de ôhatra hoe rano telo koveta zany vao mavita lambanao vao mavita lamba koveta raiky sy maintsy rano telo koveta.